Ekyikaleka ingathabana othulu nomunangabya ingabihika omwangyingu womuziki. Ngamabiryowa omuziki owosi wosi mbula ali hali mbula ali okwanzira mbula ali hakuhi neryu othulhu thwayi thuka lekera ahu. Singali bwanginakya, bukakya isingathawotsera ahabwo muziki ngomukyi ngomu angabya inali hali betu sinanga bana othulu habwo muziki oyo nekyindi esyanandi ebi esyangumbaghali esikaghenda ngamabirihika ngahandu ihali hakuhi nge nenguda neryu nga- ngabi ngamabiriyakesya ngakatsukirahu eryowa emihumu ye- eyesyangumbaghali esyu ahu nahu sinangabana othulhu munangakesya nyithi nomunangabya omwangyingu si thukabulha sithulyasa sithulibanika nahaki